الله يعني اكثر صار بحياتي يضحك وهاي مرة من وكعت اختي دتنزل من سيارة رايحين احنا للسوك ووكعت بالسيان وما قبلت نرجع كالت امشو بالسوك وهي ريحة ريحة ملابسها كلها سيان <laughs>